السويد ثقافتها بتركز على البساطة و المساواة و احترام الطبيعة. الشعب السويدي بحب الحياة الهادية و التوازن في كل شي، الطبيعة عندهم سمحة شديد و الناس بحبوا يتمشوا و يتزلجوا في التلج، ال اكل حقهم بسيط و مغذي. السويديين بيحبوا شغل التصميم شديد و ده واضح في شغل شركاتهم زي IKEA و في حاجة تانية انو التعليم و الصحة مجاني عندهم.